Diyo nɛ ma a besi a han mɛn ma tete a bun besi ba nicoza na don to piza pidza ya sin mɛna ame ji pidza a han we boni yirawe a han we pine cururu an wa cɛmu han wa di bun o mu sin mɛna mu